هو مانجمش نقارن اما اكيد مختلفة الحكاية خاطر من جهة الصغار متاع 50 سنة تالي كانو يلعبو كانو يخرجو للشارع كانو يجربو des activités يحكيو اكتر مع العباد مع العايلة و كدا و donc هادي حاجة مهمة برشا و الصغار متاع توعا عندهم تيليفونات اللي تخليهم مشغولين يترفه تخليه مشغولين على الحاجات الاخرى